لو اتضطريت ازرع اكلي هختار أن انا ازرع القمح لأن القمح بيتزرع في ست شهور والقمح طبعا مفيد لكل حاجه كمان القمح مشكلته أنه بيحتاج مايه كتير يعني كل طن من القمح بيحتاج الف طن من المايه القمح بيتزرع في اتجاه الضلع الطويل كمان هيتزرع في جارات أو سكك متوازنه لازم نسيب مساحه حوالين الجراج عشان اا يدور منه لازم نملي جهاز التلقين يإستمرار